Kua ombocuida tëtäva, ikaviko, öime vaera yaiko kavi, jayave oïmeta mboromboete, yeparareko opaeterupi, jayave ikaviko öi kuareta, oïme reve mboromboete, jare mbaetɨ reve yuvanga